الحاجة اللي ناجم نبدلها في الماضي تاعي هي اني نغير روحي ونولي نقرا مليح ونجي انا الاول باش نحقق احلامنا ونولي طبيب معروف مشهور تع الناس قدرنا وتحتارمني ونولي من الطبقة هاديك المعروفة اللي قاعد الناس يشكروا فيها وطبيب انداوي الناس ونسدجم احوالهم.